Inchi brazil gudioa inchi shanesati katika dunia ishine inchi birran kesuma wot jirt inchi sunen inchi ak china faa ecaudor faa amine inchi bisan jal kubetu derin bisan jal qubeno karibu kilometer karibu elfu tolba kabdii hingeti ishinen gudin ishian gudin badaa amazon yeden.